איך מיין אז אלע חיות האבן אויגן. כ'מיין די חיות וואס איך קען האבן אלע אויגן און איך קען נישט קיין איין חיה וואס האט נישט קיין אויגן. <hesitation> עקטועלי סטארפיש און אויסטערס האבן נישט. סאו ס'קען זיין ס'יא דא חיות וואס האבן נישט קיין אויגן באט איך ווייס נישט פון זיי.